Karakarazandraha magnimagnitry tegna tiàko ampiasaigny le hoe eran'izao tontolo zao regny, za zay te hampiasa le hoe curry le fampiasan'ny karana regny, aveo amizay paprika za mbola tsy ary indraiky nampiasa regny fa tiàko andramana ary mbola tsy maintsy andramako, aveo amizay girofle efa firegniko ndraiky le girofle fa zah fô mbola tsy ary nampiasa fa mbola ampiasa aveo amizay safran.